Mbaetɨko ikavi yayapo vaera kua esa yande ipuereta yande yarovama mbaenunga yemongueta ïru vareta jei va jare ipuere yayemo guɨrokomeguävi yande yave jaeramo, se amaeva mbaetɨ jupi ipuere vaera yamo manipula opaete comunicación reta.